Nii poti ponnangii ruúritiru tanimoromo kiakia meng five oçlock tanimoromo tikite, tanimoinokite nora nehmoi irimakomo inmakongno romokite o'hko nawh raikmoromo petugung raiking nongno komimoikite impah ru'ka tu'nupenana impah ru'ka tu'nungno ruhkamoro komimoro pau ararung no. Howonoki kitoriyagung tu'ki paukeiyo komikeku komikeku eneke nora neh moi romokite nohungno ong poti impah seven vii nheworokong. Aii impah umorohe mihenana, u moro komimoro redi moro enekeko tiki nenmoi hohungno ong half seven nheworokong impatii sukurukori muhe'nang. Impah tiki sukurukonki muro kiakai bifo eight sukurukori patakongno impah tiki classroom goviki patagongno kuarigongno tikite ngung bookgung siningno. Nawah nokitori yagung nohy rupenong rabis picking noyhe. Classroom gorikesing gori uhsihe impah unsamo uruku ninawah no teach ergung noi kutorun nui nuhenang. Ho teachgung uhro hodjori kesing itopih nora iriiri makongyo nohurung he nong pero ru'ninghe. Pero ruhnaku poti ponnahki nawah monday kori nawah assembly kori imihenong assembly kori kite assembly weiyo impah tikite nokitori ya gung tii classroom gori tunuweherong. Impah tikite honoh teas hngung pehkora kavokoro tiki itopih rorogungyo hoiyi headteacher yii nomuruhenong tiwoning. Timahyi nonghenui yong iro ongyorviruu tikite aii ti classroom gori imiroh impah tikite hogonikong sumatingung mono runghenong. Rooki assembly tokunahy niu oritiru assembly marakong assembly roki mondy, wednesday yii friday assembly marakong tuesday, thursday toku assembly marakong. Impah tii classroom gori uhmumo ho teachgung tuki hoyori pekong classroom ngung noworino hopekong sumating gung monowaiyo ewiro aii ho sumatin gung aii. Tiki urui aii hosumatin gung supervisoing nawangmo uruku. Tu'ki hotime table mingnong kong tiki ogi skul koriti, ten kiroko niu manni ho pero ruhnahenong hopero ruhnaku onepla ruhnaku impah tikite sumating gung ruheiyo kitori yagung ruheiyo nonrah mantaro oi thirty minutes eneke angong he nons. Tikite hoo thirty minutes up noworoku. Tii classroom gori turumara mo uhnuhenon tiki classroom koo kugi unui sukurumaramo noworino hoyori classroom kugi eneke ko ho lunch kutonghenong. Lunch ongi ongyori hapas one bougainville time impih hapas twelve png kovi lunch mara kong. Tiinohno hopekong tanian gung newakong ho half one riku ruhengmo newakong hoko manni roki thirty minits. Onegori rumararo hap twelve kori nimararo one oçlock kori angungkong one oçlock kori arigongyo tikite eneke sukurumaramo. Hoteachergung tiki classroom goriki honoh sumatingung hiagung noningmo activity, group workgung noningme. Hoyori rinono no ita activitiesgung haaha ponnah tukong honongkong each day kovi monday koriko horinonoitakori hianoi turong honongkong. One hour nonghenog impah pero ruhnungmo impah komimarakong poti sukuru komimara kong three oçlock impah hoyori potinoi eachday activities gung turong horongkong each day kori nonohno noi work pereit nongkong noi nonohno sports pokong poti two to three nonohno dins meeting. Umimoho kitoriyagung hoyori pekong gender noworina kuraisa kono nugamongko no sirunungmo korokororung kong. Hia honnah korokororungmo mihnonungkong ong study pokonoita noi ong decipline hoong korokoro. Hoevery aay hianoworokong impah poti ponnah ongyori skuls gung impah manni hong korokoro taro roki manni problem honnah rirong. Kitoriyagung ongyori skulsgung impah manni korokoro tokunoi tarawakong. Teachegung decipline problem roki manni honnah rirong tiwogori ong teachergung roki korowamo uruku kiakia patakonghe nongtii classroom koriroki tinohno tuhmarahenong korongmounui hahah tokutiwogoroi tiwoning tokunovi tiwoning arapah honnongmo unuku pimo rinnoong mo tuhetong. Impah hopuh pomahkii ho lesson pongna covering nongmo unukui hotime noi aii ho. Sumatingung diciplining norungmo unuku pimo rimotuhetong impah ti whole day tiwonawah noiyo komimraro impah ong rinongkong poti gonni mani roki okurong kong goni teachgung. Howonoko umiro roki eneke okurahgung nehmarai unui unuhe nong tii howono patakopinuigire eneke ho. Howonoko hohia gung eneke toku topo tuyu eneke manni roki ihragahgung unui unuhenong. ikogoni classroomgori okuropinng umutno hohia owotiwo tuyu hoihro tuhemurui. Poti ponnah gii ong activities gung hoai manni roki iwoningho normal acivities every day airoki ho noworoki nawah nonungmo eneke hoyori poti tiwoning nawah ru'kamoaramo eneke skul kori umuro. Eneke hiatokunoi inukisa everyday manni roki nohia howoroki nawahgung norungmo unuhenong. Classroom govi uuro eneke sumatin gunuiyo unui tiwoning piro rinonongku eneke ko. Manni roki tihowono turumarang hia manni rokiho nowo roki nawahgung nonung mo unu unu henong. Impah hoeveryday ongmo unuhenng roki ho.